<hesitation> a a a naji ndə pərə haa ha kɨda tiyatə ma ka maɗəə him la maɗəə peedə sa na dɨ, da a kwamətə sɨnə, nadɨ peedə mi hwode hina hiwo hɨ kadɨ hiwooo nadɨ dɨmə a woyo na dɨ nggur hiɗə patye a taka gələ na kɨ la sɨshi a mɨna ke ɓəti gə te na dɨmə a mɨna <hesitation> hɨn ɓaa shea sɨ zɨm she shi haa kpiite, hɨn kana zɨm shi haa lapiite a mbə iyentə nee a humwashi na nggɨɨrəə nə maatɨnə ka waane a nzaaa a tiya iyenta a a itə nə də na dɨ, muɗa, na di muɗə haa iyentə, hɨn kana muɗə haa iyentə muɗa a tɨ lə mbwayi fəre kpe tɨ fəre a'aa na mɨna hɨn kana mɨna a sɨ ɨ l hai a mbə a piya no shinə fwat nee da'a nadu dɨma dɨɨmə adɨ nzaa har hina di lifiyodə, na kwaa tifiyo ka mye hina gə kaarən na moɗa a mɨuna a hwoɗye <hesitation> hin kana mɨna a hwoɗyeee nadɨ shi a sɨ nza, a də mgban, hɨn ɓaa dɨ mə a zə haa iyentə, beeti ite hɨn maɗa gə iyentəə <hesitation> koombe a na nda a daa ji-koombe hina sɨ pɨrə adɨ muɗəəə.